<noise> tib spej c̲h̲akstsiꞌn par gwiyma loma, tib spej yu or c̲h̲akstsi'n lo celular, tib spej c̲h̲akstsiꞌn lo kamión dzekna lëꞌ kamion lëꞌ chofer c̲h̲ak xgwiy lad x̱its, c̲h̲ak xgwiy biꞌltsa lëꞌ stib kamion ziꞌd o tib spej también c̲h̲akstsiꞌn par <hesitation> lo minn dzekna c̲h̲ak xgwiy lo mëꞌ.